Men tajribaga pul sarflashni afzal ko'raman, chunki bu hayotdagi eng qimmatbaho narsalardan biridir. Tajribalar yangi bilimlar, ko'nikmalar va hayotiy tajribalarni keltirib chiqaradi, bu esa qimmatli xotiralar yaratadi.